منزل أحلامي يكون كبير ومريح في حديقة جميلة مليانة بالأشجار والزهور، أحب يكون في مجلس واسع للضيوف ،لأن العائلة والأصدقاء مهمين عندي. المطبخ يكون حديث ومجهز بكل الأجهزة، عشان أأدر أطبخ فيه وأجرب وصفات جديدة، كمان يحتاج غرفة خاصة للقراءة فيها مكتبة مليانة بالكتب، وأكيد أكون محتاج شرفة تطل على المنظر الخارجي.